So tawi aɗa ceŋde appilikasoŋ e telefoŋ ma, a aawtoto appilikasoŋ oo. Aɗa waawi yahde Guugol Peleyi Stoor to, mbinndaa innde appilikasoŋ oo. So arii, ngaawtoɗaama. Sa aawtiima, ni wona joɗɗinaa mo e telefoŋ ma.